Noho ny asa aman-draharaha dia tsy manana fotoana loatra <hesitation> hanaovana fanatanjahantena ah-ako ao anatin'ny herinandro. Afa-tsy ny Sabotsy, dia amin'iny ah-ako manao <hesitation> dia an-tongotra kely <hesitation> telopolo minitra raha kely indrindra,